Yo ndər a təkəra kwaba ya kwa nau cha shili na hirgyaɗi ya jiri zəma a da jiri eh kwaba kwa nau cha shili na hirgyaɗɨ ama kwaba a cho ɗəlbiua mən pi wa kwaba a cho katə tsa ndəo tə wa ama kwaba cho nau vala ngha aku ngya da ko ngya ngama mya gaduwo nau həu ngha nda ɗatə tuku kəl ana kwaba njo mər nyi ma a ka uya kwaba nda kuma gadu nda do wur wa wi shilkə sakan cho nau səya ndəu ma a nja uya kwaba nda a njo nau ma i na kə kyo asiɓiti wa ama ma nja uya kwaba njo nau hətə nghə kyo asiɓiti vanya pəchi nani sakan shilkəo səya ndəu ko la a kwaba wa ka njo ma i nə kyo asiɓiti wa acha ngə ma a həbao nda na ənda pəchikwa tsəya ndəu ama macha kwaba da njo ma i na ka so kwaba mənakə cha ama təwa vanya laku kuma kwaba kwa gwa ati ko teti dzər hyelləu, Ngama ɗang nji nda kwa mər gəna a tsəu ndo nda zəndi wi hyell nga nə nda a wa ndo lari wi nanda nda a uya gəna nda ana shembir kərnənda mən hətə ba ada ku bəji nda ka li azaru na ndər gəna ku dunəya li azaru cha sa ɓwaɓwatəu ku dunəya na ama nda cha da gi ngə cha gi uya təlkur huɗamələm kər hirgyaɗi ndər gəna nənyi ngə cha gi go hu u har cho na ya cha hau cha cha ku ɓiti cha njamənya nyi tə kyara tsabar ɓwaɓwatə nda ha gi sa har cha gwa a nja ɓəlandə səyo dunəya na nja nar ya ɗang tanyi njir dəkə ki nda gwa mən da i ja namən jir dunəya məna ngya chul ngya ngəng ngə wa abəra ma ka uya gəna a ɗatə ka sə nda kobu nə nə kuvanghə wa ma ka uya gəna a ɗatə ka sər jalvi anə kuvanghə wa ama gəna ngə hyello nə ən nga nacha ga ga məna vala kərnəməu dashike cha mən nganə ma məna piya a da cha mən ingə da gi cha a dzəgamkur kənda wa ama cha ɓatlətə da, Nənna ndiya vanyi nəna ndiya vanyi nəna ndiya vanyi nəna ndiya vanyi əngə cha ɓatlətə nda ma məna ndzam kərnəmən ma a ku dunəya dzəgamkur kəmən pampam ngani alenya nji tashiu alenya nji dzəgaməu so əngə ngə cha hətə sər dunəya kuma ngə ɓəla nə mənəu a cho nə mən məlməl wa ngama mya wi ngə cha ɓatlətə mən nga əngə ngə cha ɓatlətə ngyakəngya kəmənəu ana sə nda cha kwa nə ən ku cha mən pampam so kwaba sə ənakə ha tluwa vanya laku ama təwa vanya laku kuma ho fəu mo hu u ama kwaba məna tabbatar kwaba a cho nau ɗulbiya mə pi wa cho nau shili na mən yiyingkuru ma məna kyo asiɓiti ana damuwa nda tsa mən ama ngan tsəu macha kwaba da wa ma shilika səya ngha ma a nja ma i na kə kyo asiɓiti a ana mi ko mbəa so kwaba cho nau shili namən hirgyaɗi ku pya mənəu ngama dəhə sə nda məna gwa kwa məno uya kwaba nda cho vala mənəu məno biyo chul sə da məna gwa kwa nda macha shilkə cha ma a məno uya kwaba nda məno ki gwa arə kuzəkə ni cho mbandə mənəu məno uya mbəa məno chigaba na ngya nda məna kwa ngya ku dunəya məna kwa səkə bəji nda hyella kwa shirya, Cho ngatə mən ti kəl nda ngwa mən da yarda ja wwi ngə ya pə nga gəna cha fəu mən ku hu u wa ngwa muna da yarda laku nda məno ki gwa-a gəna tə kuma pampaməu lakur gəna ngə ngani pampam cha vanya pəchi ngani ndəo mər gəna nyi a a tə laku mənakə wa lakur sərtakəu ama hyell do i chul ngə wa ama ja ya gəna nga cha ɗa nacha nga shirya ku dza ka ənda nakə nəngha ko mər gəna ku dunəya ma ka mər gəna nga ka mər sə tsa atsa a na huɗə nyi əngwa ka da mər sə ɗimi ə wa ngama sə ɗimi a da cha mənakə wa gəna cho shili na mən cha piyarɗufəu ngama dəhə sə nda ka gwa kwa ko biya ana kwaba da cho həbiya ngfha macha ana hyell ko ngya so ngwa məna da char nyi jalvi ja nə kuvanmənəu ana gəna wa sakan nani wi massamman yo kwa nau ɗa nanə sakan kwa i ya ya yi jerusalem ama a kwaba da da wa ngama mya a hyell da char ɗa laku nda cho mbəɗiya ɗa ti har nda yo uya kwaba nda yo yi jerusalem wa ama ɗufwa ya kwa ama kwaba ɗa wa so mbwa nda məno la a kwaba mənakə tə inga ko da i ka mərtə sə ənakəu aku pya ka ama mya manda da a ako nau mərtə wa vanya pəchi nani, Naya ma ya da drotə drotə drotə ku kəra ya nə ko la a ɗa kwa i ya ya vala nji ɗanghəu aku ngya ɗa ama ənghəu a da səsənyi da chikatədzə a tsa ya nda yo uya nda yo mərtə buri ɗan ku kəra ngənə wa ma ya da jigar jigar nan nda yo i ya vala ndəu aku ngya nda yo ngya vanya pəchi ma a kai o nda na a ma jigadəma kərnya naya kwa i ya vala ndəu ama vanya pəchi kuma a da tsa ya ku wi nda ya shirya ku igadəma ɗa da wa a da naya ngə pa o vala ndə wa kwa vala ya ama vanya pəchi kuma yo la a vanya ndə da butəbutəu vala da yo vala nda kwa nda cha kina ndiya ənda ama a kwaba nda da tsa ya ka yo mər chul wi nda ku jigadəma ɗa nda wa nacha ngə vanya pəchi yo da tsakətə gədi tsa hyelləu cha tsakətə ɗa mbəɗiya ɗa laku ka ga ya uya ya vala nji nda o shilo jigadəma ɗa naya nan tsəu ɗang tanyi nji nda ma a kwa da vala ɗa aku ngya na ngya nda yo ngya ka nji ndo vala ɗa təwa kwaba ndo vala ɗa ana ko kavanya sə nda damuwa da ya gwa kwa nda nda lari wi a yo nau həbiya kərɗa zhangta ɗa wa ma nda la a tsa atsa a tanyi ndo shili vala ɗa eo gyaɓətə chi dede na, Yo uya laku da yo biyo sə nda ti ko ku famili kəl məno lari ndə kwa da i cha nani cha vala alenya ji u faməli da ama a kwaba nda da wa mbwa nda kwaba tə mənakə ga nacha nga ko uya ko vala nji nda ka la a wi tə kasa ko kuma macha vanya sə da ko i ka mərti ko mərtə ni ko kuma shilka ma shilka ɗa macha kwaba nda da ko həti ko ki gwa arə kuzəkə macha kwaba nda a ngan tsəu wa a sər gwa arə kuzəkə da wa so ɗang laku nda kwaba mənakə tə ti anə mənəu ngama kwa vala mən cha aku nya mənakə nda məno ngya ku rayuwa ku dunəya kəmən na oal laku nda kwaba vala mən tə oaloaləu ko wi ngə məno ngya ku vi gədi kəmən inga macha a kwaba wa a məno nau ɓatlətə sə ingə məno ɓatlətə əno pəu kwa ingə ko ka vir ngy ingə wa inga ana kwaba ngə nja ɓatlə ngani macha kwaba da wa a məno nau ɓatlətə wa so kwaba sə ənakə ha kəl nda kawai məna zəndi ənda məno ngya ni əngwa cha da ɗa wi nda ya na məna ɗa kwa ɗa ka sər jalvi nə mən wa məna zəndə ənda məno ngya na kwaba nda hyella nə mənəu məna zəndə kuma sə mənakə məno rika mər ni ngwa məna da yarda ja məno mər sə ɗimi ni nda a do burge nyi wa so kwaba sə mənakə cha nda ya la a na a aku rayuwa ndəu so, Ga hyell ja cha nəu na mənəu cha vala mənəu ku sə nda cho nə mənəu aku dunəya na ngwa məna da mər ku nə ndəkurndə wa ama məna mər nyi aku ləvər nyi cha mbəɗiya mən laku ja tə mbwa nda pa a laku ti aɗəmja to chadi sə ənakə cha ngama mya kwa vala nghə ko ənda ko ngya ana nji nda hyell tə nə nghə ku cha ka macha chadi da wa a ko nau mərtlə nyi komi nə ngulisha a nda cha nə nghə wa ngama chadi mənakəkəu ko kwa gwa atə ko mərtə yi ka makaranta nə nguli ngha ko dlədləɓətə sə nda ko nau dlədləɓətə nda ma a o hyell ja cha vala mənəu ənda məno ngya na iyali kəmən cha mbəɗiya mən laku cha təra biyaman mənəu aku dəhəkura sə nda məno məra ngama mya a gyalkur da a tsa mən wa kəl nda atsa cha so chadi kwa vala mən cha laku nda məno ngya ka ngulisha a nda cha nəməm ti ngam macha a kwaba da wa a məno nau gəziya nda ya a məno nau mərtə nda makaranta wa ya a məno nau mərtə nda sə nda ndo gwa a aku ngya nda ndo ngya wa so tsa atsa a tanyi ja ga hyell tlakəu cha ɗa məna kwaba da məno gəziya ngulisha a inə cha ɗa mə ga a nga ngama ga a ngə cha ɗa mən a a na kwaba məna ɗəl wa ya a da na shembi məna uya wa ama ga a ngə cha ɗa mənəu məno gədi tsəu ja cha ɗa mən mbəɗiya mən laku, Laku nda məno gəziya nda ti laku nda məno mərtə nda makranata ti laku nda bada shilka ɗa məno uya məno ɗəlbiya nda kuzəkəu ndo uya mbəa aku tləm nyi ndo mər tlər nyi məno mər tlər nyi dəhə mə ka nda so ga hyell cha vala mən dəhə mən ka ngulisha a kəmən inga cha mbəɗiya mən laku tə mbwa nda pa a laku ti əngə ya gədi ja aku tləmər yesu <hesitation> ɗəmja vala ea ja ada hyell tlakə ea ku dəhəkura sə nda eo mər ada hyell tlakəu ngam macha a kwaba da ada hyell tlakən ea wa a eo au ngya nani wa dəhə sə na ko wi nə ea shili taanə ənya na kwaba na shili na ea ngam a ea nau shili a kərnəea na hya ea wa ngama ɗatə ea naɗəu ama kwaba nə ea uya ga kinda ə nda shili na ea taana.